Oli babé éni ucaméén bébang éliw piyo jambi ékajéén, sén nak jikotondi yo. Gakotondi yoomé aw béŋaar éliw yayu nuŋa yo ubang gakarari, nukando maal faritee, nukaan mutaséén, nubang yo do sambun, inja laab bélaab do jaraam yonde do ma kang, nupuréén éliw yayu uwaléén nuŋa éliw yayu ubang. Néni ubang yo mat ékajéén, néjuhé élakoto wa piyo piyo mat ékajéén.